Gn'any Japon, gnandreo io zany gne fianaragny e hitako kolosaigny tena satria pitiky avao io defa mahay raha maro, mila vitak'atramy e farane fianaragny, mahay raha, mahay raha japonais io ka indreo avao koa zany sy de tia raha ivelany, efa zao gn'andreo ohatry zao hoe magnamboatry Tee-shirt da olo mivarotry amigneo e igny avao e vidianao fa sy raha hoe I love California avy a ivelany ary e vidindreo, hum da gnandreo avao, indreo samy indreo.